Nak matsuki ama taputlakgen naklimatsuki akgtim asta akgtimcient akgtim, akgto, akgtut, akgtat, akgkitsis, akgchaxan, akgtujun, akgtsayan, akgnajats, akgkau, akgkawit, akgkuto, akgkutat, akgkukitsis, akgkuchaxan, akgkutujun, akgkutsayan, akgkunajats, akgpuxan, puxamatium, puxamato, puxamatut, puxamatat, puxamakitsis, puxamachaxan, puxamatujun, puxamatsayan, puxanajats, puxamakau, puxamakitin, puxamakuto, puxamakutut, puxamkutat, puxamakukitsis, puxamakuchaxan, puxamakutujun, puxamakutsayan puxan- ku- najats, tatipuxam, tatipuxamatim, tatipuxamato, tatipuxamatut, tatipuxamatat, tatipuxamakitsis, tatipuxamachaxan, tatipuxamatujun, tatipuxamatsayan, tatipuxanajats, itatsient, itatsientoakgtim, itatsientoakgto, itatsientoakgtut, itatsientoakgtat, itatsientoakgkitsis, itatsientoakgchaxan, itatcientoakgtujun, itatsientoakgtsayan, itatsientoakgnajats, tutumpuxam, tutumpuxamatim, tutunpuxamato, tutumpuxamtut, tutumpuxamatat, tutumpuxamakitsis, tutumpuxamchaxan. Tutunpuxama tujun, tuntupaxamat sayan, tuntupuxama najats, tuntupuxama, tutunpuxamam tim, tuntupuxama tot, tuntumpuxama tut, tuntumpaxama tat, tutumpuxama kitsis, tutumpuna chaxan, tumpuna tujun, tutupunajats, tutunpunajats, tatipuxan tatipuxama tin, tatipuxama tu, tatipuxama najats tatim <noise> puxamanajats ti- tatipuxam tatipuxama tim, tatipuxama tot, tatipuxama tut, tatipuxama tat, tatipuxama kitsis, tatipuxama chaxan tatix- tatipuxama tujun atipuxama akgtsayan tatipuxama akgnajats <hesitation> i akg timcient.